Axan nikonihtos seki yolkameh tlen yowak nemih, se yolkatl tlen tlen yiyowak mewa nentinemi inon yen tzinaka. Inon tzinaka kin kinchichina yolkameh, inon kihtowa kinkualia estli. Iwan yineli sekinmia yolkatzitzin tlanexiliah ya yapurestli inkechtla o inkuitlapan, inon yen tzinaka ihkon kintoktia kinchichina. Iwan noihki sekinmita tlen okseki yolkatzitzin, tlen kualtzitzin inon tlen tochinmeh tlel de kuawtlan. Inon nentinemih yowak kemanti kanah kanah a las dos de la mañana sekita itech ompa toyekapan panotikisah inon tochintzitzin yokwak nentinemih kisah. Iwan okse yolkatk tlen noihki yowak tzahtzi inon yen tekolotl. Amo amo nikmati tlenon tekolotl kikua|, pero sekimatok yeh de tonal kochi, itech tonal yeh kochi iwan yowak kisa sekonkaki kemanti ompa semi e semi ompa cerkahtzin waltzahtzi, chikawak kuitzowa asta techinmahtia tekolotl. Iwan okse inon yen lechuza, inon wehkapan panowa tlakikistiw, qchtoh nikilnamiki ihkuak amo okatka luz, okihtowayah topapawan, bueno nochtin tlen tlen ompa ochantiayah kihtowah tla otzahtzik lechuza ompa kan tochan kihtosneki momikilis se se toknitzin de oksekan, iwan tla otzahtzik kanah otzahtzik okachi wehka lechuza inon kihtosneki momikilis ikah de de tehwan ompa, tos tos san kuaptok otechmawtiaya inon lechuza ihkuak panowa thahtzitin wehkapan porque otechiliayah ke ikah momikilis, inon kihtosneki ikah momikilis. Tos siempre otechmawtiaya inon yolkatl, ihkuak osekakiaya, pero axan ihkuak opankis okitlalihkeh luz, inon lechuza nes ayekmo keman sekikaki tzahtzi, amati tleka kox kimawtia tlawil, ayekmo keman sekikaki tzahtzi, pero achtoh yowehka melahka osekikakiaya nochipa nochipa tzahtzi lechuza, keh tlakikistih, inon son tlakikisi. Iwan, iwan okseki yolkameh inon tlen masameh, inon sekinmitta melahka nennitenih ompa, seki konetzitzin, seki wehweyin. Yisemi osekitak se, se masatl konetzin iwan imaman iwan ipapan, tos imaman iwan ipapan otemokeh tlani como teteyoh, tlixtli carretera, tos son inaman iwan ipapan otemokeh, iwan yeh ompa tzahtzitok iselti amo wel temowa tlen masatl yen konetzin. Ompa noihki melahka kateh itech noaltepetl. Iwan okse yolkatl inon yen tepeitzkuintli, inon keh itzkuintih ken sekinpia tochan, ihkontikeh pero okachi xamo okachi chihchikawakeh o okachi okachi temawmawtihkeh como inon de tepetl nemih. Iwan okse okse yolkatl tlen noihki yuwak motlatemolia inon tlen mistontzin, inon kintemwa kimichimeh yowak, motlatiti ikuakap kali tlehkowa, o kanah kalkuitlapan motlatihtinemi kintemowa kimichimeh. Okse tlen noihki kisa yowak okachi inon yen kimichih, kimichih ihkuak tehwan sekochi yeh tlatemotin, tlen ompakah tokalihtik, e- kemanti itlah kiteteki kikua, tos n- m- tla inon moneki este mistontzin sekonpias para ma konintemo kimichimeh ma kinkua ma tlachipahto, o tlakamo e- noihki kowameh motokiah tla kateh kimichimeh porque kowameh kinkuah, kimichimeh, tos tla kateh kimichimeh noihki kalakih kowameh porque yehwan yon kintemowah. Tos nikita mistontzin melahka techpalewia tlachipahtok, para amo ma kalakikan kimichimeh, o kowameh yehwan noihki tehwan sekipia se mistontzin tlen yayosekinmahsik kanah nawi kowameh tlen yeh okinmiktih, ompa kinkawa amo kinkua san kinmiktia. Tos tech paktia sekonpia to mistontzin kualtzin tlachipahtok, iwan okse e- okse yolkatl inon tlen ayotochin. Ayotochin noihki yuwak nemi, inon tlen kipia ikakalotzin, tlen seki kinehneki para ika tlatzotztzonah, o seki san ompa kipilowan iwan kichiwah keh inbolsa, ihtik tlatlatiah inon armadillo iewayotzin. Iwan okse yolkatl tlen pollohtih kinkua yowak inon tlen ostotl. Ostotl e- inon nochipa nomeki <hesitation> kuali se kintzakuas pollohtih porque yon kintemokin yowak, kihtowah seki mo- kox motlapowiah iwan itzkuintin, iwan inwan motlatlalwiah para kikuaskeh san sekan polloh, tos cuando witz ostotl amo nanalka itzkuintli, porque yeh iwan yomotlapowih san sekan kikuaskeh, iwan kihtowa kemanti yaostotl kikahkayawa itzkuintli sa yeh konkuatin pollo, tos inon okse yolkatl tlen noihki yukak nentinemi. Nikonilnamiki inon yen tzinaka onikonihtoh, yitlen tonal osekahsik se itech kuawitl ompa wiontok, neh nikihtowa xamo yayokimiktihkeh iwan ompa okonpilohkeh, yeh amo tlakah ika inmetzwan wiontok iwan kochi itech kuawitl, tonces otechmawti porque melahka wehweyi inakaswan, iwan keh se kimichin pero kinpia iahaswan iwan iyekatzil satekitl weyi konahkoktok, itlawan satemawmawtihkeh, amo keman onikitaya se tzinaka ihkin ken kahki, pero inon tonal nes melahka otechonmawti, osekimohmotlak iwan ya owetziko iwan yeh amo ihsa, san mottokk keh keh mihyotihtok kochi pero amo ihsa, tos ihkon yoltok osekitlalpacho iwan ihkon ompa osekikahteh, yoltok osekitlalpacho amati kenik okiski. Iwan okse yolkatl inon tlen tlen tuza, inon melahka <hesitation> noihki amo kualtzin porque tla itlah sekontooka itlah witzmeh, itlah elotl, nochi kikua, mili kitlamotla desde itlampa kich- kichkua kiwilana iwan kikua, iwan witzmeh noihki ihkon, chohkilitl ki, kikua itlampa kikualia, tos walwaki, machok- machokmochiwah witzmeh. Itlah san tlen sekontoka yeh nochi konkua o san nowian tlakoyonihtinemih, <hesitation> ompa nokalihtik nowian otlakohkoyonih, nowian titlaksas timetzpolakis porque ompa yonientinenki tuza, nowian tlakoyonia.